Zeru, Centudeci, Ducentuvinti, Tricentutrenta, Quattrucentuquaranta, Cincucentucinquanta, Secentusissanta, Setticentusittanta, Ottucentuottanta, Novicentunovanta, Milli e centu, Milli e ducentudeci, Milli e tricentuvinti, Milli e quattrucentutrenta, Milli e cincucentuquaranta, Milli e secentucinquanta, Milli e setticentusissanta…